ଧାତୂ ସଣ୍ସୂଚ୍ଚକ ଇସ୍ତରା ବତା ଲଗା ଏକୀ ଚିନ୍ତୂ କୀ ତର ଧାତୂର ଔର ଵସ୍ତୂ କୁ ବତା ଲଗଈବାଲୀ ହୈଂ, ମୈଂକ୍ନେଟିକ ଫିଲ୍ଡ ଔର ଉପଵ୍ଯୋଗ କରେଂ। ଇସ ପକ୍ରିଯା ସେ ଯେ ଇତା କାମ କରେଂ। ପିଟା ମେଗନେଟିକ ଫିଲ୍ଡ ଉତପଣ କରେ ଜୋଟା କୀ ଧାତୂର ଔର ସଂପରକ୍ରିଯା ସେ ଫିର ଚୁମ୍ବକୀଯେ ଛେତରେ ବଦଲାଓ ସୀନଲ ଉତପଣ କରନା।